Bueno ɨó diferente xaán nten'u kuatinyó nama ɨó nama ja nakachayoó traste ɨó nama ja jichiyó ɨó nama ja nakachayó sa'ama ɨó nama ja ja kajatiunyó nu tocador ɨó nama ja kajatiunyó nu ehh ɨó xaán nu ɨó kua'a nama ja kajatiún nayuú ñu'u ya jinaa'í cada quien maí ka ja tiun'í ja kajataín te yuaán ka jain'í te ka jatiun'í ve'eí.